بجول له أو شيء يسوي له ميزانية شهرية يكتب فيها كل المصاريف والدخل عشان يعرف وين تروح الفلوس، ثانى شيء يحاول يجلل من المصاريف اللى ما إلها داعى مثل الأكل برة أو الجهوة من الكافيهات، كمان زين لو يفتح له حساب توفير يحول فيه جزء بسيط من راتبه كل شهر بدون ما يستخدمه حتى لو مبلغ بسيط بيجمع <hesitation> مع الوجت، والأهم أنه يتجنب الديون والأجساط اللى ما لها لزوم.